To <noise> ar sə mi ge min mi kə' re mi kə' zo gə ai mi zo gə kaw minu nə' gbanu kawminu ai mi ge re fufore dio mige kay mini dere reni mi kə re mi kə' rwidunugə sə mi kən rwidunu se mikə gɨ aa kə gaw gawtəl ko rə mal, ko rə ete sə mi kə gɨ ən nin ani bə' mi ge ar kaw baa zum, baajiwlə kən gami təy, mi ge gen reni dəl gəələ jerusalem, mi kə re mi kə zo arso mabu i təə ən ar ai bə' nini, ar ai nini, ar ai nini mikə ge mi kə' ləy ən ani mikə day nə ai, mi kə day nə araw mi kə 'wakə nə nwal minə, mi kə ɓawlə nə nay mini sə mikə gɨ, en jimeta pā mi kə gɨ mabu minu i da pā, gawni kaw minu aa zan gə makaranta diga a albərə, niŋkə a daa dayrə kuma, mi ge min akə' daydan sə mi kən wai tə y kə mi re mikə rwidini rwan mi kə' gaw gan ə akə gaw gan akə' gewtə' gen sə i bə' i kə' kergimi mi nii dəl danə ani, nii mi bə mikə' rey kergənəgə nii gawtəl dəl iyə al danə so nə' e abə' ali gam niŋkə' riw a kpanə' aw, mi kə gi i kə riw i nə kə i bə giya. E nə' a bə' giya? Sə i kə' re mi gakə təy niisə a kə're nəgə gawtəl sə a re gewtə nə' gə a re gawnəgə gərigə ani sə niy ani, mi ge reni atəm a bəy bə' bə' rə mi kə zo gə kaw minɨ nə gbanu kawminu nə' mabu mi mi ai, dan mi ge re ni camaron aa, ar i yal ən lagdo ai mi ge zoni ani aa dwitə daŋ sosai dwitə daŋ ai nə' kə', mi nə' dwitə bəmsimi pə mikən re nə' mi gegen gawni kusan rə taare ko naare nə' yaw minū gbakə ryə aw mikən gɨ nə' kə' mi kə re gewtə rə gə kawminu dəl iyə aw dəl ali pa fa dəl wombəl, dəl gəəbəl sosai mabu i gegen mubu ninani bə. Mi gegen reni atəm kam eh gawni kano. Mi ge min mikə' re mikə zo gə dəl ən ali dəl i yal ən mə ləy nə' niya fubar maykay aa garəm mə fəə mən be ben garə mani may kay nə rem ren garəgə, mə təə mən be da kulə ən da da mo kulə to dəl ən ali mi gegen re ni mi kə wakə'gə' nə' nwal minə mikə ren waikə ge mi gegen reni abə ganye pa' niŋ a tāā, niŋ aa kəsənə ani mi da gipluskulə rə noiŋ ani mi gegen reni mikə zo gə kaw minu nə' yawminu bə' a kə re akə zogə mabu gəənu en aa gawni ai nə i kawminu aa gawni malu ai, niisə aa kə zanə ani.